Ya, hanigny nohaniko faragny takeo e, vary miaraka amin'ny lôko megny, lôko megny zegny rônay oh, managno karaha zegny. Fomba nananaovagnay ananjy nikaranigny zegny lôko megny io, avy takeo de mazava hoazy bôko izy misy fangarony e, angivy miaraka amin'ny anana, dia koa efa miketriketriky tsara io lôko io dia avarigny angivy miaraka amin'ny anana dia vita.